أختار يكون عندي عشرين أخ، أنا صراحة ما أحب الوحدة أبداً فما أتخيل نفسي أمي وأبوي ما جابوا غيري وطفلة وحيدة وما عندي أحد ألعب معاه خصوصاً إنه أمي وأبوي كبار، طيب كيف أنا راح أعيش وأنا طفلة وحيدة كذا؟ لا لا أنا صراحة حابة يكون عندي عشرين أخ وأخت أتونس فيهم وهم يتونسون فيني ويكونون سند لي بالحياة من بعد أمي وأبوي الله يحفظهم ويطول في عمرهم يارب.